Alama, btooti billi be a fbago de, wegí aga, <hesitation> megesi fbango ma, bbúr bânan mada ɓalle. So nda aɓallaa ggaaji ma reg, bâa tti madana taa, sirtú a bboorin nafúl wo, bboorin gigaade, ginan gí a fbango ma faŋ ma, wee gí bsínna alam ma.